ഭ്രശ് മല് പോദു ദൈലി ഭോല് പോഗ്ല ബൈഅഗ് ജര്പുനഗ്ല। രദ്ദു സതി ബ്രശ് മല് പോദു ദൈപത കുലി ഇദ്ദി। പോദന്ദ, നമ ദൈലി ബ്രശ് മല് പോദു ദൈപന്ദ നമ। ബേതേ ബേതേ <hesitation> വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ഫൂദ് ഹിമ്പ। അവു ദദ പോദു പന്ദ കേല്ലൌ ബൈദേ കുലിദേ തികോന്ദു। അവു തികോന്ദ നമ വേനി ച്ലേഅന് മല് പോദു അന്ഛനി। ദീന്ദ അവു കുലിഗേ ഏഫേക്ത് ഹപുന്ദു നമ രദ്ദുമ്। മുജി നിമിശന്ദല ബ്രശ് മല് പോദു പൂര ഏദബല। പിര ഏദുരു പൂര കദല ഏദ്ദേ ദേകോദു മുജി। നല് തിന്ഗലുഗു ബ്രശു ഛന്ഗേ മല് പോദു।